Izy kô <hesitation> karazan-draha magnimagnitry <hesitation> ampiarahigny am'hanigna ndraika <hesitation> arakaraka izy kô dite regny izy veromagnitra, vany, kaneligna f'izy kô <hesitation> rô ôhatra de romarin, thym, kotomila avake koa persila.